गोड असो किव्हा खारट असो चाड स्नॅक्स खावप। बरां नुं पण जर <hesitation> निवडुंकात जाया। झाल्या मी गोड स्नॅक्स <hesitation> निवडलय किते। की माका स्नॅक्स सां गोड खाऊंक आवडता आनी खारट। <hesitation> मका चाड आवडना कितेक की खारट। खल्ला की तों सुकता आनी आणिक तान लागत।